Enyondo bakagikora mungeri ngu omuliimu gwayo gwijja gwo teera emisumaali n'okutera ebintu ebigumangaine. Bakagitekamu ekyooma echikumala, echigumire kuroora ngu no'sobora kuteela nke eibale ne' kintu kyona ekwenda ku- kutwa rundi Omusumali. Omusumali bagukora omugenri nti guyina haigulu hagaikirire, hansi hansongereire orba enyondo egyo amberi ekwijja ekaikira ekaikaraa haigulu. Enyondo bwogiteraho haiguru, omusumaali gukoraki guchumiita hansi niikwo kutaha omurubaho.